حاليا أنا أشتغل على تعلم مهارات جديدة في مجالات مختلفة زي البرمجة أو اللغات. أتحمس لهذا المشروع لانه يفتح لي ابواب جديدة في الحياة العملية والشخصية. أحب التحدي وتعلم أشياء جديدة لأنها توسع آفاقي وتساعدني على تطوير نفسي بشكل مستمر. هذي يغير في شخصيتي كتير.